Edhe macat komunikojn’ me njona tjetrën n’mnyra t’ndryshme. Macat qojn’ sinjale përmes syve, veshve, bishtit edhe prap qëndrimit trupor’. Mnyra tjera qysh ato komunikojn’ osht përmes tingujve që i lshojn’. Ato munen me fërshllu, me mjaullu, hungrinë edhe n’baz’ t’erës që e lojnë te njona tjetra.